Dor-nwe-bie no kpia da ka shian nuwe gha da wel ghe yes wel di bor nor dor ni oki gha lue mhin nosen <noise> oki gha mue oyenmhi nor sen oki gha righo nie oki gha mue kpe ole wel ada sabo lewe onoria ni wel di boi bho dor orda mhen orda refia e da luebe kheke noghalu eni wel da lewel ghe wel sabor bor okheke okpia nuwel bol nuwe feko gha khian oki gha gbelo ghe oki gha rie mi ni bhiole orie mhi sibho bore oda-ghei oda moi nade ebeze nor da lue mi nosen o uwel a boi bhor dor nade oda lue mhi nosen weda boi bho do rade obhariefia wel da-boi bho dor because rade wel da bordor oki dogha gbee rade wel da boi dor oku dol gha loya bhi so dor oni ze na da mie ghe adielo re aki bodor bhe gia kide kere ghe odiario ebho so e̠ dielore ebe gha bodor eki yemoria abhalese oleno okheke nor ria gha wan sebhor oki bodor Nade uwa isodor uwa na dor yen nor obha kheke abha-guobe-gbe aki bodo oleze agha bor aki yesebhore okpia gha bo khuo okiye zobo okhere no kpia gha lue mhi nosen okhere no-khuo gha luemhi nosen uluemhi nosen ole obor nor ki ye dia kokhun le uluemhi nose ole okhuo bio dor re tor bhi gbe inia oli mele mhe mhie okhuo bio dor bio dor <noise> na yen-yemhi nose okhuo bio dor gha yen uyen mhi nose eki tor bhegbe-bhege omha mel no kpia rio khu fo oki dor gba gbo khuo kpomie mhi khere oki gha gbo khuo ayo na sogie khere oki gba gbo khu awe na gie khere okhi osova adogha gbo khuo emen bhirio akido bie fo akido ghu kho aki do gha gbo khuo okuo ki-do sile mhu okpali eghe bu wel re ghu bor wel mhan wel wel gha ki bol fo wa ki boi oba wel gha ki bol nfo wa ki boi wel ogha ki boi fo ova aki van but aki kere ni abha kui oshia sel <noise> oki dere na kire domie <noise> aborisena-na mie okhuo ghi ki bodo fo odo ki do gbo oki de kpa odo ye-ye uyiemie si onokhuo ki yo wel kisabo loya okpale but eyela ebaka ole ebako to ole emho nedeni <noise> onokhuo mhan re yo ogha bono kpia fo ole ki kpalo <noise> ono kpu bhu wel oki bo no khuo fo oki kpalo rande uyemi yemi noi meh noki zegbere uyemi yemi nomue bo diaye oki dor rie nokhuo kpalor okiyor olemhen ghe nor nor kpia gbe ole da sabo loya oselobu bha yo ghe okhuo gha bodo fo oki kpalo ono-kuo bha re-yo olegha ye lolokpia dia wuwa oghi kpalor bhe ba-ki ke mhon na-gbon re oleze oda diario but oselobu ma bhi oselobua ma-bhi no rio khor nor so si kpia re-nada mie eriowo owagha gbe-nokuo ugbe-mhi ugbemhi eki ko-tobhegbe abha mie wel okhu bie bhi jor kpa abha mie ghe okhu obie no kpio kpa bhe gia gi kona <noise> gbonre <noise> ooleye nakida mie gbe okhuo gha dio bhena oki dio bhena eyirio ko arekota eghe nore gha-vade bha-gbon wel ole gha-dio bbe-na ole-dio-bhe na <noise> emikhole <noise> mhebemhi diaye olefiakondon <noise> oleye no-kil da diarior <noise> but okpa kire no oselobua nor gio gha mel <noise> manokika sunudufo na osenobua no mue tohan ghema bhegiadamie emon ni ma bhe bie ni odu diario na ghe wel irio inenorle ku-dia oye diario ona eromon nime-na ose vie na selobua no riofure nimu ogha riofure ma bhi yen oghario fure ma wu wa oghario fure ma bhu kpede na nowel na bhegi mughire khian la ogha riegba dama nogie mhonbe sima bho bo edesi no wel na ni maghe mi dobolo nima ghe miu gbe nor mama uwo de nima yan da gha meh elena egu rekpa gha ye ela ogha re kpama egima mi-dobolo ene sheki shieki ene shi-wina shi wina ene shion gbo shio gbo ogha ye su wa we ni nor si jesu